Toothbrush ho pokong haha' o'ko honna meng, wanpla tuheuro tong, ho toothbrush. Toothbrush siuwaiki nohungkung ong hiya kewi ki'. impa ho kewi ki' aii poti ponnangi ro kewi aii toku ki' rorowoku rokong kewi ai araporohetong, ho ongkoh po'yai pehpehkitangung ong kewi ong o'ko kuni ai hingireraro ai arapoteyeraherong. Impa toothbrush aii ho pokong toothbrush tokunah roki oruki kewi ki'rorokung ho pokong cream noi turong ho o'ko colgate tangamong. Impa ho colgate hoyori toothbrush rii' siriro, impa tikite impa ho o'ko ongyori kewi aii impa ho kewi urukoh brushing ngoihetong, urukoh ho kesing, kesing o'ko brushing, tikite ho koh noita, ikite ho mung pipiruhiro, impa ho hoi toothbrush kohnoning muruko toiro hoko koh putong brushing noiro noita, ho koh left right, morihanning impa ho koh noita eneke o'konoiro impa enekeko ho koto putong brushing noiro o'ko brushing noiro, impa aii tikite romokite ho brushing noiro komiroro Parasikori komiroro ho rokong mung manni rinsing ngoihetong, ho tooth brush ho hiya honna ngokong kewi toponing tuituhe ongi po'yai pehkitangun toku hingiraro. ong kewi arapoteye waherong. Impa hoko rokong mung ro tooth brush iusing ngoiro mung ki'roroku ho rokong mung toku nuhoromo tuituhetong. Ho rokong mung manni. toponing nuhah tuituhetong ho toku nuhah